شوف يا عزيزي إذا تبي تسلك حوض ،أو مرحاض أجلك الله <hesitation> لازم من أول -إن تح- تحدد السبب تجمع الأدوات اللازمة زي المكبس ،أو البلنجر ،وسلك التسليك، والقفازات ، والدلو ،ومحلول التنظيف ،اتجهز المكان وتستخدم المكبس، وتستخدم سلك التسليك والمواد الكيماوية التانية، وتتحقق من النتايج ،وكمان -الصني- الصيانة الوقائية.